Ia, fômba ataoko zen̈y an̈alana an̈adosoana koa fa misy tsentsina amin'ny kanaly àby àby io ndreky tiô. Adoso akendriky zen̈y lay raha ma- mampatsentsin̈y ao tsy hay na pôtriky izy ao na ino ke adoso aviô aminjay sasan̈a amy rano. Aviô zen̈y mampiasa pirôdÿ fan̈- fan̈adosoan̈a izy io fôtony misy zen̈y ten̈a ny fampiasa aminazy io fa tsy haiko tsara zen̈y oe ino ten̈a anarany.